Ite wai me tetu patai na mahono matue souna mautie <hesitation> wa nide apelua adese nasi hasuanade, saike ane anea hoke akusa <hesitation> akuse hala wai dodane akuse <hesitation> likitine wai launi si dikitini wai launi akuse hudi, akuse sihia kaitela, akuse sihia sepusaha'i. Utaneke kause auwawa iyele, akuse madele, akuse li <hesitation> yakale, akuse mayane, sepue wai dodane, na eke dawese iyene maane anea wai mahono watue soke duwe ane anea ke'e, npe nama <hesitation> nihono, niiya daane anea ke moho mo we kaitia si nese mude akuse eane aneake. Akuse mahono heke'e wai dodane maute wai dodane, nama hike diwelaune nadue akuse pua matuike lapua <hesitation> due amu, nase matua mahono suke, ane aneake akuse eke dawese matue mahono so. painamma hekemoho umoun kaitea sidese akuse ehono so'u nama ehomo <hesitation> ewai moho ehono sou. Pia pena muwai ma yamane ke otua saike <noise> mahono huate yamene kai tinitetu, ma tuka hede sinia se milaho liki wai yaulede <hesitation> miute yakilebe peke leaude meo anese mo ado namekeu mo'o. Akuse me ilahu <noise> utane dewai <hesitation> dono duwe uane anea hala <hesitation> sepue hudi nam nese eikei niana ma hamea wedeni nepai ma lahue mema uteni musa'a, naise nasi nama ke'e lemat damat na ene sepu dawesi matue so na hekeu hatapai uwesi.